Sika ne nsiei yɛ dzen papaapa. Ntsi ɔwɔ dɛ ɛhwehwɛ konkro a no do nnda hɔ petee. Na.. ebi a bɔn na ɔda mu ara na aber biara ɛmoamoa sika no a na ɛdze ato mu. Dza ɔyɛ kɔɛns nso edze to mu a, na w'enyi nnhu no aber biara. Ɔno ammbɛ no dɛm a w'enyi hu dɛ kakra wɔ hɔ a, ɔno aber biara ɛbɔkɔ akɛfa na ɛdze atɔ adze edzi. Ntsi bɔ mbɔdzen dɛ dza edze roto mu no ebeyi w'adwen so efir do na ɔaboa wo ma enya no bebree na ɛdze ayɛ dza epɛ dɛ ɛyɛ biara.